Ma täpselt ei tiiäq, midä tuu küsümüse all mõtõldas, a ma tiiä, et näütüses asi, midä soeq tegeväq, om tuu, et nä murdvaq eläjit maaha, sis ku nä ommaq suurõmbah grupõh.